एका वाटीएं ताटी फोडप वा भीतन बारीक कापलो कानो आनी जिती मिरसांग घालप। तसच छवेक लागत टाइटल मित आनी हलद घालून सगळे वांगडा मिक्स करप मगिर तव्यार चमचोभर गरम झाल्ल्या तेलार घालप आनी दोनुई वाताणी भाजून घेवप।